Mund të zgjedh të ha në restorant për komoditetin dhe larmishmërinë. Ndonjëherë është bukur të relaksohem dhe të shijoj një vakt të përgatitur nga një kuzhinier, përveçse të zbuloj kuzhina dhe tajuret të reja çë ngë mund t'i gatuaj në shtëpi.